Kutsibu inje ngalhangilha bikanza esyasente. Esyasente syaghu sikanaghenderomo kandi ighukanaghenda, ahandi isiwendikolhakyi, ebindu ebiringangebyu kandi isighuwithe ambu ghukendikolhakyi ghukendilhabamu. Kwihi omundu oyukendilhabamu ghukendibya iwabirimulenja namani eyihi. Kandi nekyindi, singalyanza ebindu kutsibu ebye politiki. Ngalhangira bikasisa obuthuku. Ghukayibuna iwatsuka eriyisengerezya nabandu, abandu bakabugha ambu thunenaghu kandi isibali naghu. Kandi ghukabya wabirilhwahu iwatsuka iribathungaku ekyinigha isiwanzire neribaramukya. Hakyiri ingaghana eriyitsimba ingayiberera omwakyihugho kyayi bali, <hesitation>